أفضل أحصل على مؤونه لاتنضب من البيتزا لأنها وجبة متكاملة وتجدر تبدل الإضافات عليها حسب المزاج سواء كانت خضروات، لحوم، جبن، بعد البيتزا تشبع أكتر وتناسب كل الأوجات، عكس الآيس كريم الي حلو بس ماتجدر تعيش عليه بروحه.